والله أمتلك حوالي سبع أزواج أحزية، وبالنسبة للقبعات فعندي ثلاثة، أما النظارات الشمسية فأنا أملك اثنين فقط يعني منحبهنش هلبا يعني دايماً يكون عندي لكن ما نلبسش فيها واجد فيكوني طالعة بس.